De Suláfrica mos sonan muchas cosas, que si el fubu, que si l'apartheid, Mandela,… peru lo qu'es la comía pos no mos á llegau. Paque t'echis cuenta de que los meyus mos train i mos cuentan lo que les enteressa. Güenu, de seguru que la puebración branca de pallí, los del apartheid, de seguru que comin lo mesmu que los olandesis, que la su lengua, l'afrikaans, es quasi qu'olandés.